Fer nən sesə mbəseyaawa mee ɓas wo nə hiĩ kavěěta nə nən kəna kaah a mbəse yi nanəsə ba na hima nə pa mbərǎǎ nə sob neme nə wil kwěěta ʌə kada nəse, mee nə ped se kwěětawa nə nə hima kaali usu afer mbəseyaawa nən tom maaso mee nə ped se mbəseyaawa nə faɗas hanu kaɗ tiita ɓa kaafin nə faɗa mana aham sengge ɓolɓa kaafin wə kad mana ɗuru, mee kanan mee kənə tərə nə nən kaã nə, kər likarkar nə kauwa haman likarkar kaah wa hanan likakar kaahwa ra nən tom nɛa kauwo muɗaã wonə too sīn pee ra nəfom nə kau ʌə peɗe mee nəpeɗ n̂ê medaã foo nə ra nə kəna kənara mee kaah yi nə nīk kwakwa, kaah yinə nīk kwakwa mee hanɗa wěě nə, nən niĩ nə kwao emɓə bə pamsə me bə səkba ma pann ɓə səkra ɓa nə ɓə hob wanto nam to kəsaa piɗwa maa ɓaa kəraa soksokaa ra kəsaa pidwa maa ɓaa toa ɓa etela ra. Kəsaa piɗwa maa ɓaa kongga kifora kəsaa pidwa maa baa səkaa bə tentena ɓara nə bə hob wanto rəbəd ma maaɓose pətə pidi, mee tə pidinə nən kaã nən pid piɗi nə ma himba kən u nən sěěsəwa, himba nən seẽsə səba nə ko nə pa mbəseyaa nə ɓə na bə se mee nə na ɓə mbəseyaa sə ɓa ɓə se nə, nə pa mbəraã na bə na ɓə wee kənə kaã nə pidi nə siki nə foꞌo toꞌoma a sǎǎtəra ɓaa təsə gwang gwang ɓa mee toꞌo ɓə nə mee nə keni nə kang ɗiru a palkauro wonə hoo ɓaa peɗ mbəseyaam nə kəna kaah nə se mbəseyaa ɓəna nə pid nə fadaa bəaata. Aikira masso ɗən a ɗenda maaso ɗəm a ɗikira maaso ɗəm nən tom maaso seɗede ə ndə bə nən tamsə a fe usu ɓa a fer unə kausə siyoya.